انا يعني مادابية <hesitation> يروحولي مفاتيحي ولا هاتفي المحمول انا هاتفي المحمول نحبو ونسحقو فيه كامل عملي وفيه اصدقائي وفيه الصور ديالي وفيه لحظات ويعني- يعني مواقف جزت عليها كامل راهم في التليفون انا نحب التليفون ديالي